والله بالنسبالي أفضل أشعر برودة جديدة لأن البرودة أقدر أتحملها بملابس دافئة أو أشرب شيء ساخن أما الحرالشديد فهو مرهق بيخلي الواحد ما يقدر يتحرك أو يركز في النهاية البرودة فيها أمل للتدفئة لكن الحر يكون صعب التحمل شوي